पानी के फ़िल्टर को काम पानी को साफ़ करने। या उसमें अनावश्यक पदार्थों को हटाने के लिए होता है। यह प्रक्रिया फ़िल्ट्रेशन के सिद्धांत पर आधारित होती है। जिसमें पानी के भीतर मौजूद विभिन्न कारण, गंदगी, कीटाणु। और अशुद्धियाँ फ़िल्टर के माध्यम से छनाकर बाहर निकल जाती हैं। पानी के फ़िल्टर में कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो पानी को साफ़ करने में मदद करते हैं। जैसे कि मोटे कण कार्बन फ़िल्ट्रेशन और नैनो फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्टर पानी में से बैक्टीरिया वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवन को मारने के लिए। अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रयोग किया जाता है यह पानी को शुद्धिकृत करता है। और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बनाता है। इस प्रकार पानी के फ़िल्टर कई स्थानों पर काम करते हैं। जिसमें कण को छानना शामिल है रासायनिक प्रदूषण को अवशोषित करना। और जीवाणु और वायरस को नष्ट करना भी शामिल है। इस प्रकार पानी साफ़ स्वच्छ और पीने के योग्य बन जाता है।